आइसक्रिम, आइसक्रिम ओह्के हाम्रे बरफ कह्ती। बरफ खास कर्के गर्मी महिनामे जेदा खाईल जिता। आऊ बच्चा भरिन मनपर्ना <hesitation> खैना चिज फेन हे। यी आइसक्रिमके तमान फ्लेवर रह्तियाँ। जस्ते चकलेट कुकिज, क्रिम, स्ट्रबेरी, भनिला, क्यारमल कलर, बबलगम, कोकोनट मिल्क, पिस्तासियो, बनाना, बटर स्कोच, कफी, म्यंगो, ब्राउनी, चकलेट पिनट बटर, कटन क्यान्डी आदि रह्तियाँ।